Pìe ël file dal computer chë deve stampé, pöi dopu lu mande a la stampant e la stampant a stampa i föi chë ün a la mandaie